अच्छा वाला जल प्लस और पानी अच्छा वाला जलाओ और पानी के दो बर्तन तैयार करो। कागज पर हलका पानी लगाओ ताकि रंग आसानी से फैले। अगर गीला तकनीक प्रयोगकरण हो तो आज कल को गीला करो अपनी पटरि पर चल रहा है। थोड़ा पानी मिलाओ जितना पानी डालोगे रंग उतना अल्कोहल हो जाएगा। पहले हलका रंग लगाओ और ऊपर से दंगा रंग लगाबो, ताकि गहराई आ सके। गीले रंगन को मिला से हलके प्रभाव आवे, पतले ब्रश से बारीक रेखा बनाओ। और मोटिवेशन से बड़े से रंग भरों के बाद छोटा मोटा सुधार करो चरण में धैर्य चाहिए धीरे-धीरे जम जाएगी।